<hesitation> kiit nachame eng supui achame supui <hesitation> aka aka sakanii chekula chakere ale apiyonyi, ko akwanye, akwany akot kimyo nepo pai amishe amde isochon, <noise> amde iin chego. Ko sanasana achame anee amu achame, chegoo keywek sorok ko kopeku araka en porta amu mawa poisyonik kopek. Akomokoi atepii akoi ko amuch atepi akot saa kumi, komaam kiiy ko apaipachinii kunoe.